Kuulõq, <hesitation> noh, sa olõt peris vaiknõ täämbä olnuq, et <hesitation> tahtsõ küssüq, et <hesitation> kas sa sa saat kõik aig sääne ollaq? Mul om väega <laughs> mõnus täämbä olnuq, ku ma ei olõq sino kõnõlõmist pidänüq kullõma üldse.